Raha nisy aminy ñy tantaran' ny Isiraely: Zanaky ñ'Isiraely taranaky jakoba nipetraky ta Eziptao tañatiny ñy tao maro, taminy voalohany niaraky tampiadana taminy ñ'Ezipisianina roze noho ñy fifandraisa taminy Jozefa, nanjary nana mpaefà, taminy ñy fanjakà Ezipisianina.